<hesitation> mi gblɔ̃e vayi via sã. mia, miagbɔa, mashini nyanu me lio. Alɔ ye mo tsɔ nyananu. Alɔ ke mi tsɔ nynanua, ye nyi be, mia tsɔ aɖi ke mi ƒonuƒɔ tso ŋ'tsi vayi sã, mia tsɔ aɖima Tɔgbe, kpeviɖi lo, akotɔ ɖi lo alo omo loa, mia tsɔe, mia kɔɖe aƒikeye enua ƒoɖi ɖoa, mia kɔɖedzi, mia tsukui ku alɔ, mi a li atsukui ku alɔ nyuiɖe alɔ le tsiame. Mia tsɔ nua ade tsimɛ, a kɔ aɖia ɖe dzi, anyĩ anyĩ kui, atsukui ɖe alɔamɛ koa, enua kɔna. Eɖiwo ke le nuamea, ke tsoɖemɛ na wòa, eɖiawo ɖena ɖaɖa le eme. O!, wò ŋ'tɔ e dza ɖunu, ewɔ ŋ'ɖe alɔ ƒoɖi nɔ, eyi agble e gbɔ alɔ ƒoɖi nɔ alo e wɔ ŋ'ɖe alɔ ƒoɖi nɔ woa, a ku aɖia a kɔɖe alɔme alo a tsutsu alɔ ɖe aɖia ŋ'tsi a klɔ asi alɔ ameve, a tsɔ ablɔɖe a tsɔ tsutsu ablɔɖe ɖeke kpoa, alɔwo wò gba kɔ. Eɖia, e ɖena ɖaɖa. A trɔ kpatsɛ ɖe etsi bu me kpoa, alɔ wo a nɔ nyuiɖe lo. Nenema mi wɔnɛ ema. Ne sigbe be, o ƒle aʋɔa, ŋ'kumɛ nyɔ nè vɔa etona tsia, ma tsɔ akɔtɔɖi ma tsɔ nyĩ, ma tsɔ akɔtɔɖi a tsɔ nyĩ. kɔtɔɖia, ma ƒɛ ɖe tsi me; ba sré. Ne e sré ɖe tsiame kpoa, ma ku ene tsia ma tsɔ nyĩ. Énua gba nɔna nyuiɖe. Me ɖéna bla vunao. Nɔna nyuiɖe, kotõa nyona bé nɔna nyuiɖe. Vɔ o, énu tsɔ yi ashimè, énu tsɔ yi agblé ɖewo ko ne ma nyĩ né ba ɖé ɖia leme num kaba, a kɔa, mi zãna omo, mi zãna kpeviɖi. Kpeviɖi ya, ɖéna ɖi le numɛ kabakabakaba. Mi tsɔna kpeviɖi nyanè kpata kpata a va yi. Vɔ nudodo ayi bɔbɔ, a yi ha ŋugbe, enu kɔmplé kɔmplé dodo a dro woa, mi tsɔna akɔtɔ ɖi nyana wò loo. Mi nyana nu hí ku nu híwo. Énu hí ku nu híwo, mí nyanawo. Énu yibɔ ku énu yibɔwo, mi tsanawo nyanawo. Eɖe bé tsimɛ ku eɖe bé tsimɛ. Eke me ƒoɖi sugbɔ oa, yé a tsɔ dé tsiame tsutsugbã tsaĎ a tsɔ ƒoɖitɔwó a démè. A nya wo ɖo ɖoɖonu, ɖoɖonu. Enu hí, énu yibɔ a a ma wome, a nya wo ɖeka ɖeka, ame tɔ̃woo ame enewo, ye wo kɔna loo.